مكانامنش بوجود الاشباح غير هي كاين شي ناس يؤمنون بوجود ديالهم وهادوك الناس تيكونو امنوا بها على حساب واحد تجربه شخصيه كانوا عاشوا وناس وحدة اخرى فحالي مامنوش بيها علاش؟ حيت ماكاينش شي دليل علمي كتبت الوجود ديالهم